كنقرى ما بين تلاتة حتى خمسة لكتوبا في العام، وكنظن أنني قريت ما بين عشرين حتى تلاتين كتاب فحياتي كاملة. هادشي <hesitation> كنظن أنا القراية مزيانة باش نوسعو المعرفة ديالنا ونتعلمو حوايج جداد على تقافات جداد، ونقدرو بها نوليو نكتبو ونتعلمو أساليب الكتابة، ونعبرو على المشاعر ديالنا بطريقة أحسن